نوريك أسهل وأحسن طريقة باش توجد كاس ديال القهوة، كحلة أو بالحليب، كدير الماء في البريق ديال القهوة، الماء كديرو تحت، وكدير القهوة في داك الفيلتر، وكتشد الكاس الفوقاني د البريقوكديرو فوق العافية. وكتستنا واحد شوية، واحد خمسة د دقايق، كتبقى تشوف القهوة كطلع في الكاس ديال البريق د القهوة الفوقاني، وصافي ها انت عندك القهوة وإذا بغيتي ديرها بالحليب كتغلي الحليب في كاسرولة ومن بعد كدير القهوة والحليب ، وها انت عنك يا إما قهوة كحلة أو قهوة بالحليب.